Opaete mïmba reta jaeko yande ramiñovi, oimeko iyarakua, jukuraïï jaereta oikua, jare jaereta oymboe kïraïko oikotava, jaeramo jaereta oime guinoï kïraï oyomboe, jare oyomboarakua vaera, jare mbae oyapo vaera oyeepɨ vaera, oyoaɨu vaera, jukrai oyomboarakua